टीवी अशी चाले की तेरें काई एक बटन रहे। ची जो बटन टीवी काई जुड़ी रहे। ती आपने ज़ोसत तीना बटन गाजे ने जाबड़। जे की टीवी जो डिस्प्लेने रहे। तेरें पर काई एक वीडियो आजे। अशी करें अते टीवी ने चाले ने अशी करें। ये मैं अशी करें तीना पिराकना अशी करें। बताड़ू की जो बटन रहे। ची काई बाहरे ने शू टीवी से जुड़ी रहे। जीसे की अते टीवी चाले ने टीवी काई। एक रीमोड भी आजे जीसे की आपनो काई जो। नंबर दापसे ती तीना नंबर पर जो भी शू रहे। चूअते काई टीवी इन स्क्रीन पर आजे जैती आपनो तीना शू काई जीसे देखजे। शू ने दो त्रा नंबर दापसे दो त्रा नंबर ने आपने सामने शू आजे तेरें जाद तर। दसनु लाइंग माद क्रीकेट नो ने इन उसे भी शू ने रहे। ने उसे रिमोट ने इना बटन वारने उसे गरें। टीवी <hesitation> चाले ने उसे गरें ये टीवी चाले ने उते। आपनो इने गाज़े देखजे ने ये रिमोट वारने चाले रिमोट ने चू काई कलर रहे। ने तेरें काई रेड बटन रहे। ने चू टीवी से कनेक रहे। ने आपनो गाज़े रिमोट ने टीवी में कदू काई बायरा ने फिट करने पड़े। ने चू अपने आपो तो दोसर तेरें बटन दबड़ जे अपने आप टीवी में चू बटन आजाए। ने अपने काई चू शू आजाए।